Emeet na chame miising ale nda nyoru kasarta awendi ko usa, eng' usa ini, ko ki chama mu- mukulel mising amu nda wendi olindok achame komastaap kapatisheti nepo kiakiik ak chepo imbar, amu eng' kimastaap kiakiik eng' komastaap kiakiik ko paripe ipanetikei <hesitation> tukchu kii- ki- ki kiriptoi kiakiik, atya nepo aeng' awe ipo aeku iin chepsakitia ne pute <hesitation> kericheek ap kipkaa, ak amu eng' kericheek ap kipkaa kotoom ketuiyo ak keriichek alak chu kike ke- ke- ke tuiyo akin akin kerichek chepo chepo iin petushechu. Ko kora nda wendi kora anyoru kasarta awndi kora aeku iin aeku nakanapishei <hesitation> na nape loloniik, nanape kitambaok, na nape sotonik ak anape ang'ot <hesitation> tukuk che kii pa kipkaa che uu <hesitation> che uu iin che uu iin kerepinik kerep kerepeeshek che kinapee susweek.